الحفاظ على البيئة بيكون هو اللي بيولد حتة النمو الاقتصادي المستدام فقط لأنه بيوفر ليه حياة آمنة، حياة صحية جميلة مريحة نظيفة كريمة، و ولا وبالتوازن البيئي وب- وبالحفاظ على بيئتنا نحافظ على الأولوية، والأولوية هي من نظام الاقتصادي الجميل الممتاز.